So tawi ko jannginoowo, janngooɓe ɓe ina pija, ko idii fof mi dartoto mi ndaara ɓe haa ɓe ngannda mi ndaari ɓe. Mi annda ko saabii ɓe ngoni e fijde. Caggal ɗum mi waajooɓe. Mi holla ɓe nafa jaŋde. Mi holla ɓe kadi maa ɓe keɗto ɓe mbaawa faamde no haaniri ni. Ni woni mi ƴeewa kadi tawi no mbaɗiram-mi woni ko feewaani, mi feewnita no mbaɗiran-mi ni. So tawi kadi woɓɓe njooɗdi potaani jooɗdaade kadi mi waɗa feere kadi mi saañja joɗɗe maɓɓe.